सकेसम्म यहाँ मै कुछ ग्रह, तारा, नक्षत्र आउ आकाशीय पिण्ड भरिन नाउ बताइ जाइत हुँ। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहष्पति, शनि, अरून, वरून, प्लुटो, एरिस, हाउमिया, माके माके, सूर्य, सिरियस, अल्फा सेन्टौरी, बेटलगेस, रिगेल, भेग, पोलारिस, आर्कटुरस, एन्टारेस, ओरायन, क्यासियोपिया, उर्सा माइनर, उर्सा मेजर, ड्रेको, लियो, पिसेस, सेजिटेरियस, तारास, एण्ड्रोमेडा ग्यालेकसी, मिल्की वे ग्यालेकसी, ब्ल्याक होल, सेंटौरस ए, क्रेब नेब्युला आदि।